எண் என்பது எனக்கு மிகுந்த அதிசயமான எண்ணாக தெரிகிறது. இந்த எண்ணை நினைத்தால் உடனே உணர்ச்சி. விசேஷம் மற்றும் ஆதாரம் உண்டாகின்றது என்ற எண்ணை. எண்ணும்போது அந்த எண்ணில் அதிகம் பங்கெடுத்துள்ள. உற்சாகங்களை நினைக்க முடிகிறது அதாவது. என்றால் அது உலகின் மிக பிரபலமான இடங்களைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. மற்றும் எண் என்பது ஆன்மிகம் மற்றும் தெய்வீகத். தளத்தில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. இது எனக்கு பூரணத்துடன் கூடிய அர்த்தம் என்று தெரிகின்றது. பைபிளில் நாட்கள் என்பது உலக உண்டாவதற்கான வழியை. குறிக்கின்றது இவற்றுடன் சிவப்பு சாவி அல்லது. வருஷமாக உயிர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை போன்ற சின்னங்கள். எனக்கு ஓர் வழிகாட்டியாக தெரிகின்றன இதன் மூலமாக எனக்கு. என்பது குறிக்கின்றது அதிர்வுகள் மற்றும் முழுமையான அமைப்பு.